Izy koa dimy minitra zegny fôgny agnagnako, aleko za manendy atody fogny eky zaho, mivanga atody, indasiko igny avake de ataoko agnaty mofo fa izy i fô de mahavoky agnahy.